<hesitation> Kolonsaina any Italia ndreka a zareo a le tia magnaraka lamaody be de akeo koa avy taminjareo takany nivoahan'y resaka paty a mbana le resaka pizza io de akeo ko ma le hoe zareo a le mbola firenena ambany fehezany papa de i papa zany avy aminjareo akany.